Nani ihá yee yejinjai ho tukui koño ndajun kangacha'a, kan junio nani na itó ña'a ndujan kuando nuu noni toyo ndubu koño chón nguian kenian nuí, ndakua yeen ndado yeen iangue jien ya'á, ndangu tu nama, oregano, ya'á neke yan ngué no nonindo yu'á xhiko koño chón an ngen nguen ña'an nian nguá nonin ndo yu'á.